Waaw yooy noonu li tax ma bëgg ko mooy dafay yombal dem bi ak dikk bi, te day gaawal soxla yi. Su fekkee danga war a dox danga war a dem twenty fife kilometeer nga war faa dem, soo amuy mote bike, amuloo moto, sa dem boobu noonu dina use twenty hours yépp pour nga man a dem ñëw. Waaye su fekkee yaa ngi am yooyu ñaar, two hours walla tree hours nga dem ñów konine ci yeneen yitte yi paska technology bi moom mooy doxol mbir yi paska mbir yi dafa approach. Moo tax ma bëgg ko man. <noise>